Tsara ny fivoahan’ny olona alavitra kokoa noho ny taloha, satria mampivelatra kokoa ny kolontsain’ny fireneny, mampifandray ny kolontsain’ny firenena maro samihafa, mampandroso ny tany aingana kokoa.